क्रेन प्रयोग विभिनन ठाउँ में विभिन तरिका छे प्रयोग होबेला। क्रेन एक औसन चिज बाकी मालसामान उठा य के लागी जैसे की कौनो आदमी विलडिङ बनावेला स -समान सब एक ठाउँ से दूसरा ठाउँ मे पुर्ययला प्रयोग होवेला निचा से उपर विल्डिङग तक पूर्याय ला क्रेन के प्रयोग कयल जाला जौनआदमी सबसे नहोसकेला उहेसे क्रेन के मदत से सर समान सजिलो तरिका छे काम हो वेला ।